अपनी भावी कूदने की किस्मत खातिर टिड्डा, मेढ़क, पशु और कंगारू खा जाने जमात है। शरीर की लम्बाई ते कई गुना अधिक छलांग लगावे माहिर होत है। टिड्डा अपनी लम्बी टांगन की सहायता ते जमीन पर और हवा में ऊँची छलांग लगावत है। प्राणी अपने सरीर की लम्बाई ते लगभग दस, बीस गुना तक छलांग लगाने में माहिर होत है। टिड्डा छलांग अपनी शरीर की बचावत के लिये यो काम करे। पिस्सू दुनिया का सबसे छोटा कूदने वाला प्राणी मानो जमात है। यह अपने सरीर ते लगभग सौ गुना अधिक ऊँची छलांग लगा सकते है। यह की चमता औ की क्षमता लचीली टांगन और सरीरन में मौजूद शक्तिशाली प्रोटीन, रेसिनिल से आ जावे। मेढ़क भी कूदने के खातिर बड़ो माहिर होत है।